أفضل يكون عندي قدرة في التحكم في الماء على قدرة في التحكم في النار، إيش بسوي بالنار؟ الموية أهم شيء في الحياة، والموية تطفي النار، عشان كذا إذا تحكمت في الموية تصير متحكم في ال- في النار كمان، لإن الموية بتطفي النار.